M fone atem kǝn ka obho ngun nyi wut e bhae nna mbǝnghe ntem we onyǝm. Nne a ri ntem a ri nyo o ki kǝn ye se ntem i mbǝnghe ome. Kǝn we eji o mbǝnghe eye chang. Nne nyo we o kǝn ye se nlem i mbǝnghe owa ye na a ki ti njǝm a yue wa ka etim ere. A nok a bhak nji o kume wun wun abhe a ki yim nong kpe obhu we chang ye chang. bet ka eji ekume nji we chang, ye na ki yue wa a ching ane mma tat mma a ka bhing wa ntem kǝn o fon ntem ka ngun nyi dee we o menghe ekpak ntem nji we o jena na ye. Ntem a ri nyo obhu o ki ji o ji yim ejum nji no e ki yam ye mbǝnghe bet a ki yim ka ochi o bha nga a ki yim nong e kot ye. Ka onyoe mbǝnghe e ka yebhe ye, se we o yim e piri ejum aji afo. Ntem a ri nyo obhu o ki ji oji yim ejum ebhi a ki ti wa eti nji no se ejum nji fa nji o ki nna mme e ka kot m dee e ejen nna se. Ntem kpe nnyon ngun a nyi nona ebhae kpe anarum kpe anakae nyo we o ki jen na ye dee we omenghe ekpak i ntem nyo we o ki fon an ebhu nong e ri ano se ka ngun nyi nong e ri na obhǝnghe obhǝre wut e nyǝm. Nfone ntem nne nyo nne a ki kume a to se dee mme n kǝn ye n kak ka mbǝnghe Obhasi ating na o kǝna ye nong ntem i mbǝnghe nyo we o kǝma ye ka jena Obhasi nji no o nji bhi o ye nyo a yi, ye na a ki tonghe wa mba mma nong o ki. Ka jena ane ngun kpe yot nyo we o ki to se nnyo chang mme chang e ka ching we ngone na o ki joe ntem-i-mbǝnghe ka biji. ebha nyo obhu o ki ji o ki kim ejum o ki fon efub Obhasi se ejum nji mfa nji mme n ki yim nna Obhasi a mo bha o fon okot na mme. A mo bha tonghe m ebhat Obhasi tik a yam mbǝnghe na mme. Ebhu o fon okot na Obhasi na we o fon kpe jen kpe jen nji o nore ka ngun eya.